Pensu ca li mei misi prifiruti sunno chiddi ntâ mità da stagiuni, allura dicu aprili, maju, giugnu, giugnettu, sittembru, uttùviru, e un pocu puru di nuvembru. Di sòlitu nun è ne troppu càudu ne troppu friddu, si po gòdiri lu caluri di lu suli senza sudari, senza abbruciàrisi, e si è friscu ma non troppu, accussì è bellu stari sutta lu suli.